Fagnadiovana anio zany raha ohatra ka hoe feno tasy izy an dia voalohany alôngany an mila vorahina amina vovosavogna maromaro izy. Dia raha kôa anô an anasa ananjy amzegny dia atônô sur eau izy. Dia avekeo an mila kosehina mafymafy izy dia atô savogna maromaro.